كنت راح أخذ معايا خمس أشخاص مهمين. عالم فضاء عشان يساعدنا في-في فهم البيئة على المريخ ويديروا الجوانب العلمية والتقنية. مهندس كهرباء عشان يصمم ويشرف على الأنظمة الكهربية في المستعمرة. فبيجيب عشان ننظم صحة الجميع خاصة في الظروف الصعبة المريخ. ومهندس زراعي لنزرع الطعام. اه وشخص فنان لأن الحياة على المريخ راح تكون مملة ومقيدة.